Toh aydaana wo day gwayo ka ga te baikulu bay, zama a gonda naŋkaŋ ba tuuri ɲya no ni ga kaaru da ni na daŋ ni di a ga gway ni se. Ba hayay kaŋ i go ga daŋ mo naŋkul kaŋ i ga daŋji daŋ, da manci ɲga mo bora kaarum bora si koy beene. Kwano kar koyay bumbo da da sohõ no i ka naŋgu do i ga ba ka kar, kala da i na te jina no i ga du haŋkaŋ i kaarum din saboda da i sinda haŋkaŋ ga kaarum day, beene a si koy i se. Ni di mo gway kulu kaŋ i ga te da beene kala ɲga din no i ga te da. Don ifo se, don i ma du ka kaarum ka koy beene zama naŋgu cindi yaaday beene kaarum yaŋ si koy yaadin a sinda matekaŋ ni ga te kane ma naŋgu cindi yaŋ kaarum, kaarum yaŋ hari sino. A maaga se no irkoy na i no ilimi noodin, kaŋ ga te a ma du kani hawu daabu i ma kaarum ka'koy ka ɲgay gway te. Ba tuuri ɲya no ni ne ni ma kaarum ka harawa dake, da ni ma na daŋ, ni si hin ka tuuri ɲya cindo kaarum wala mo ni ne ma kaarum ka hay'fo zumandi wala mo ka beeri ni di kala da ni na jeeri no ni ga di. Kay ba fu no ni ne ni ma gway kaŋ ga cina yaŋay te, da manci ɲga no ir daŋ ka gway a si te. Doole no kala da ir daŋ ka gway da ni di mo a gwayo kaŋ a ga te baa gumo.